Tëtäguasu Etiopia pe jokope arareta opa oyoavi yajayave subestepe ñamae jokope ara jakuvo jare otini kuarai oajaetevi oe jaema noreste koti jaereta guinoi mopeti ara pantanoso jei supevae